Anee anyun ko eng' iin piteet nyu anee, ko ma pa iin cha kileen <hesitation> ong'iken kee chaik, a'aa, anee achame nang'et supuhi ko ka naam kimyet nyu kimyeet nyu ak cheko komii telya yoo, ko natak anyu ne achame ane supuhi anam kimyet nyu anam ateste cheek chu tutikin iwechikei paisho, komire oliin pa saa sait muut ko me- metinyei ng'olyo, inyoo ko- koi- koi- koi- koi koskoleng koma i- ii- irotchi kora iin kimyet kata ngu'nget ko natak anyun sikerei ke- ke- ki- ki kiueen, ko amu kimyo ni ki chome achek ke aame iin su karoron siwechikei paishoo.